Si putissi turnari narrè mi piacissi mpararimi a sunari qualchi strumentu. Mi piaci sia la chitarra chi lu pianuforti, li trovu strumenti di un certu liveddu, sunnu eleganti, certu lu pianuforti ancora chiossai. Ma canusciu picciutteddi chi sunannu la chitarra stannu facennu na bedda strata versu lu successu. Quannu c'è la passioni e poi puru lu talentu tuttu diventa chiù facili.